कोपो फूल, तगर फूल, नहर फूल पदुम फूल, निल पद्म नारजी, जबा फूल कुञ्जलता, देफ़ोडिलोष, दालिया धोटुरा फूल, अमरलता खरीका जाय, गधुली गुलाप, गधुली गुपाल संपा फूल, बुताम फूल कान्सन, किष्णसुरा, नयं तरा हेवाली, रजनी गंधा गुलाप, जमलाकुति संपा, बोबोरी, लिली, टूलिप।